.اوبه که د نلکۍ او یا بوتل چیښل کېږي مهمه دا ده چې پاکې او صحي وي. که د نلکۍ اوبه له پاکو سرچینو چې راځي، نو نلکۍ ښه ده، ځکه دا اوبه د منځکې له منځ او یا هم د خوږو اوبو له زېرمو راځي، ښه دا ده چې د نلکۍ اوبه وچیښل سي د بوتل اوبه هم صحي دي خو په بیه قیمته دي او همدانګه انسان حساس اموخته کوي او انسان چې حساس سي، زر زر ناجوړه کېږي ځکه انسان کمزوری کېږي، انسان له طبیعت چې لرې کېږي، انسان چې له طبیعت چې لرې سي، حساس کېږي، نونه ناجوړي هم زر پرې راځي او .مرضونه غلبه پرې کوي. موږ انسانان باید په طبعیت کې زوند وکړو ځکه همدا طبیعت موږ ته خلق سوی ده او د طبیعت له طبیعي اوبو چې ګټه اخیستل دموږ په ګټه ده. د طبعیت اوبه خاصې، خاص منرالونه لري چې د انسان د هډوکو په جوړو کې مهم رول لري